Mofo akondro an, mofo ravina an, mofo bôl an, kisdame an, madeleine an, mofo mangahazo an, mofo dangitra an, mofo vary an, de makasôka.